تصور کٔرِو زِ کیا بہٕ ہیکہٕ کُنہٕ جانورس منٛز تبدیل گژھتھ۔ بہٕ کرٕ شیر بننُک انتخاب۔ بس یہِ تصویٖر کٔرِو: پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آسہِ حٲران تہٕ شایَد جنٛگل کِس بادشاہس سۭتۍ تہِ ہنا خوف۔ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آسہِ سٕہہ سُنٛد احتِرام۔